الأفظل هو الإحترام، يعني الحب مهم بس بدون إحترام ما يكون في أساس قوي للعلاقة، الإحترام يخلق بيئة صحية، ويخليك تحس بالقيمة والثقة، إذا كان في إحترام الحب راح ينمو بشكل طبيعي، ويكون أكثر إستقرار.